तुर्की तंग खवू मध्य एशिया, मध्य पूर्वी, भू-मध्य सागरीय, बाल्कान क्षेत्रो तंग ए अनुथा संगम तू। आई हुजगो तंग सामग्री खिमा जुगोस सब्जीया, जड़ी-बूटी, मसाला, जेतूनु तेलांग आई राल रंग गेहूँ, शा, दही, नट्स देस्के खास कर पिस्ता देस्के काजू देस्के इस्तेमाल लंज्या तोश। हुजगो तंग प्रमुख व्यंजनो तंग तोश दानेर कबाब तू, कोफ्ता कोफ्ते तोश, मेमे तू, इमाम बल बल्तिये तू, लौफ तूह, मंट तू, दुला तू हजेके दुश। आई मीठाइयां पू बकलावा दुउ, कुनाफा दुउ, लोकोन दुउ, हलवा दुउ, सुतलश दुउ हजेके चीजो तोश। तुंग्मगो पू हुजगो चा दुश, तुर्की चा दुश, तुर्की कॉफ़ी दुश, अरोन दुश, रोक्य दुश, सेलाब दुश हजेके चीजे दुश।